Vietnama ndreky zen̈y <hesitation> Ny volan̈a mahakasika ny fahaleovan-tena zen̈y izy taminy aroy septambra daty dimapolo efapolo dimy amby taô <hesitation> tsy ny fahavitany zapôn nandritrany ady lehibe faharoy e kanefa koa zen̈y taminy andra in̈y zen̈y ady lehibe taloha raha iny zen̈y nisy adiny Indo -Sine àby io